<noise> <hesitation> kwindi kwelewa amaisha manonu, <noise> amaisha manonu <noise> kumunu <noise> <hesitation> maranyingi sana jitegemea, lakini kwani uvundikwelewa sana sana, ikinu kyakwanza amaisaha manonu kyo <noise> isikiki kyakijumrise isyinu kama isyo <noise> mfano, <noise> <hesitation> pamanuve nguke <noise> aah! lakini pia. Upande wakipato, ikipato uve nakyo, <noise> ihera kwa maana ijahera, ihera uve najo, lakini ikinu kyadatu, uve utama vununu navandu vikuli uvutama nave kutsungura, uvendu voni ukutama navo vununu kwafuraa, aaha! kukakiwa amaisa manunu, kwanza upande uwane amaisa manunu kuti ukavuna vyeri make amaisha manunu. <noise> Umunu uvai- uvi- uvivomba mambo gamwene mfano, akikumwingisisya ihera <noise> isyinu sikumwingisisya ihera kama kama ibiasara, au anyamirad, sana sana isyinu sikumwingisisya kuvujumla kama ibiasara imiradi. Kivi kikumwingisisysa ihera ikipato kya kirasiku ikyawakika, ukuta anyawuweso, wakumu- uwa- uwa- uwa- uwa- uwa- uwa- uwa- uwakulisa ifamiri jamwene, navategemee isyavange, avani vikundegemera, <hesitation> kama avalukoro <hesitation> navange ava- ava- ava- avajirani pangi avana avayatima, anavuweso wakuwapela ikinu kiokyoni kira. Akavata vakawa vikundegemera umwene umwene kwakira kinu <noise> <hesitation> kwani jujajuva tafsiri jamaisa manonu, lakini pia. Umunu uwanyamaisha manunu lasima alave ave namwene anya afya, yaani pama nalikuwa namatamu, amandame kumwanda mwandama, kavisike nakapale, pia najifamilia ijamwene, jngakosa amatamaki ukunsumbula subu. Umunu isave nihera, lweri, ihera jiva nyorosu, lakini sila sira siva nyorosu, kwamaana ijakuta, umunu ivona anyavutamu, <hesitation> bawa hapo labda ifamilia jinyamikokolo kokolo, amaisa manunu apotu lazima kiwe nakapale. Lakini umunu ungavona uvutamu wekile, ihera pwejile <hesitation> ikyinu kinokwa ukuvomba ivombo pwinuku ukutiluta, uwinuke ukuntange kuntanga <hesitation> ako kakiwa amaisa manunu werikwasababu, uve kira kinu utatuwa kwamuda. Lakini pia amaisama manunu kwane bila kusamwa, amaisha manunu kwane amaisha kikuntegemera unguruvu ungavuna umunu ukundegemera unguruve <hesitation> hata kama uvomba ikinu kikyoni kire, kama ikuntegemera unguruve, une kwane ndyandivona mmisi amanunu sana, u- yaani syoni syuvumba uju umwise, nukuntekemere unguruve, basi ukwana amisikakiva manunu sana. Lakini pia amaisha kwani ikingi kyi ndisisitiza sana, kumaisa amanonu ukuva ukutama vununu navanu aviukusungura pia navakikolo, gala gakio amaisha. Wes uve nai- ni- nihera, uve na- ni uve ni hera uve na. NIkila kinu, lakini avana vikutsungura viva, wikutsukira, <noise> ihera jako jiba jibie amaana, naa amaisha manunu <noise> kwave ikiva kabila maana, na- sio kiva kabila maana <noise> amaisha manu wiva kubila amaisha manonu kabisa. Kwasababa amaisha manunu, kila kira kinu kinonu kivika ukutsungura. Iafya ulive najo, avalokolo utama nuvunonnu najo, avajirani utama vonunu navo. Lakini pia, naje nakikipato kikwingira kikwingira vunonu, tena ikipato kikwingira kive kikwingira kya halali, sio kikipato kive kwingira ukwingisya kwa magendo magendo, utoli kunu uwitse kunu usulumu uju <hesitation> kukakuiwa amaisha sio manonu. Wesa uvipate kweri ihera nyorosu lakini, ihere juwipata kwa namna gani? <noise> eidha kuwusulumu, wikaba avanu, <hesitation> utumila inzira sisio harali ukupata ihera, maranyingi sana tsakyakiwa sio maisha manonu, kwahiyo ukwane, kwavujumla ndiuse ndite amaisha manonu, akijumuisha ukupate ikipato iki ukwingisya ikipato. Lakini ikipato kive harali. Ukutama vunonu navanu wikutsungura vakiwemo avaku- va- va- va- ava- va- vange vemo avandugu, <hesitation> avajirani, navana vikutsungura. Lakini pia, akwane ikisipi ikingi kungisa kungisa amaisa manonu, <noise> ukuvatanga avana <noise> avayatima <noise> avanyasida mbalimbali avo. Wondikavatange ngivona kwani isindu syosyoni kwapamoja, sijumuisa amande maisha manonu kwane, lakini. Iyasaidi sana, tisisitiza <noise> tena uwaungurunge, amaisha manonu, gave gikundekemera uko inibi imbombo tsune suvindivomba, sive sikundegemera unguruwe, na sikumpendesa unguruve. <hesitation> kwani kakiwa amaisha manonu, kwani kwani jotafsiri jamaisa manunu ijo. <noise>